Dag sega tsatsi tar da li zihtur zih ghine a thal zighwa ha a tuwaghe in a wagha guje a wagha guj inna a wacek in cera la dag siga it tsa zak mbul na kwahude in taghale in an viya ha kwarane zighwa han in magha agha bada tabanane azak bub na ghadavude da bube zighwa ha da zighwa an magha in haka zih ghwan da tsa tsin kwarane in niya ziya ghwacke in zeghwa hakina da kulum an jagaturu jagaha hiya to kwe kwe niha aina tuk tuk sa ɗar da vakagha kwizaturuha a wagh a in zighwa hakin to da nigha hakin kwarane dadan in sigagh a me me in sahgatutar da vaka gha a zak tha in da tsan aka tsin inna ka salamalaikum ni da da magha ka tuwa tsa tsin kwarane inna baka dugwayana ink sah anga tsai rak da sigagin in dunina da baka haka zigha zighwa k bar digit dita van ndar biza sar ah ba da manaha biza biya a yanzu ghida kiyam be na zighwa ghida da dik ha da thirna magha kina da sa sigha tabala a thaaha thah ghida har hadunaya ama ngihine hadr dad magha. Udak tarugarine in inbardo dugwaya in inbar kafe in inbar dige zuwain to tsatsin kwarane in baka digite udah niya nga taba taba biya to ama da ha ha sa tasiga tabalin kin tsa tsin kwarane ude in fitanda be naɓiya to digsiga ma tsaha na bar digawaya biyama dahan kur in hinan in maghanoi kure a kath kur hai da kath kur kath ama unk sa thirna ude in tibala tsa tsi tar kwarane in fitanda bai na biya ko ya digsiga ndik ya ghwacek na kwaraka uk saha da sig da fhe dan kina digaal ha, nga da dahsdig biya ama da ina ziyh tira zighivin kina digal tuk tuk da darsdig itar to tsitsa wagha cerak dig siga in daba digsiga kai digsiga daha sare dabe ha bar digite han bar dugwara in da tsaha tsin in hinan magha in tsi tsa digsiga an tighale kine <noise> ya tighale in da dan henan magha inne ha da hinan magha in da tsaha tsin li mugha in da tsaha tsin li mugha yaha na lio megha ba yahana biya, a zak yahana gidakiyam dagha in tsa tsin. U dek faru gane da bulang ghir ha wagha da tubala digal itar da zighwa diva diva ngi ina tsiyet in vana kina kizak digal da tighi kise dhe da zighwa to ka wuro ghir tsa tsin kwarane auna fitanda aiko dal da thirna vaka ko thirna kise tagha kise da nigha hine ka siga da vakagh da nigh tsa bin kwarane innak ude baka dugwaya biya niya nagh whayata whaya bin digale ama da nigha hine ka sigagha ka dahas dige azak dal ha da lakwa lakwa kina dam da guda uda he niha ka zake whanya itar sheh siga intar da mugha to nga digsigen kwal tsa dade ke ude bar digwaya biya ngwa ngwa de zak zire yadaha bahe de tsa zire yiga babsare ude na bar uba zina kwar udena bar uba niya nga kwal lava biya ama tsa tsin ai ndikyan digsigan nigha ha digsiga ha da baro dugwaya benga fatsiyo a digal da zighwa da zighwa ha in kwarane jiyamal divana digan divan tabatabin dig udane kai niha tsa tsin kwarane mena na bahe in dignana to nga disiga dagha ka disigain tsa zak yahan tighal in ndik yane in kwara haka. Da vaka a viyod viya ha han bar digite to duk da sa yawa ha tsatsin kwarane uderena yi tsa li gathrin ko li gathva bin biya digsiga kan tsa tsi tsar da ude katha katha itar dude ngo de ka man ina tsatsi tar kwarane ina ba kanda dugwaya na tsa tsi tar kwarane nga ina bakanda dugwaya na a wur ude mugha hatsa ngaha batira dugwaya biye tsa tsitar kwarane in mugha niya to ngwada zakka lava kwarahai ka ta ghida tsaghida tsa zak kul mits kur in mugha kina taba biya ka kwarane ka da ghidiva ghidva di na in mugha biya a sat sig ha tubala kina da ghida da saha kivid da fatudane in thaha bine da tsa tsin kwarane dad mugha ne sa bit ngihine thaha halak da saha milmil niya baye bako naha dugwayartsa udah niya a yanzu ko nagh bvandar bizak ya mibil na kwara kiye mbille mbil nika tsaha in ngabah li zighwabile to ndika da kwivala dige tse rak dig tighale za ude agh biya taba taba da kin bar diga digwayen bi Halakam da da ude kwala tsini ne taha kwarane <hesitation> udar bena biya niya a ko ghidana kwara kiyam da sahakina amtsir antswi niha tsine da tsatsine kwar ane an am liya ude baka dugwa ya binbi ka thaha da thaha ngaban kwarane <hesitation> ka siggah da vakagha bi inda tsa tsin kwarane i han bar dugwaya ka mil mitile mil hutka ka sigagha da vakagha da biha bida to tsa tsin kwarane han bar dugwaya yan lavan ta <hesitation> digsiga